אַכֵּיד סַהֵלּ בְּזַבַּא, אוּלָא סַחַּן אֶל-מִקְוָה עַל דַּרַגַת חַרַארָה מְתַווּסְטָה, פַּרְשׁ אֶל-טִישִׁירְט מְזִיּאַנָאן עַל טַאוּלַת אֶל-קִי, וְחַאוַּל תְּקַדּוּ, וְרַשׁ עָלֵיהּ שׁוּיָּא דַּל-מַא, אִלָּא קָאן נָאשֶׁף בְּזַבַּא, בְּדָּא בְּקִי אֶל-אַכְּמָאמ, עֲד אֶל-כּוּל, וּמִנְּבַּעְד אֶל-גְּסְמּ דִיָּאל אֶל-טִישִׁירְט, דּוּז אֶל-מִקְוָה בְּשׁוּיָּא בְּשׁוּיָּא, בְּשׁ מִתְחִידוּ אֶל-תְּגַ'אעִיד, סַפִּי, דַּאבָּא רָהּ מְקַדּ.